Inyeli la yanʋ inyeza yanɛ ɛdi, ɛza blewʋ kɛsɛ aɣa blewʋ kɛla ɛdi kpekpe ɔbabʋɛ, ɔfɔnaka kɛbebʋ ɛloli fʋfʋa afɔnakalʋ ɛsɛbʋɛ afɔnabanʋ ɛsɛbʋɛ malʋ ayʋ inyeliza ɔfɔnaka alʋ alɔ ayʋ ɔɣa ɔbanʋ ɛsɛbʋɛ ɔbanʋ alɔ ayʋ ɔɣa nʋ ɔlʋlʋ ayʋ inyeliza. Evidze wani kʋ akati nʋ inyezali, akati akekele ɛsɛ mʋabʋɛ mʋabʋɛ, anaza, anaza nʋ ɛfʋadigboo makeyo, makati natalata bekeletɛ ta bekeleke tɛ, wʋazɔ nafa nʋ kaza inyezayɛ blewʋ, lanʋ inyeza, ɛbati ninyezali, edʋ blewʋɛ kʋmɛ ɛsɛ di kpokpo woa bʋɛ, di kpo mɛ ɛsɛ di kpokpo woa bʋɛ; inyezali la ɛkʋɛdi ɔmidʋ, ɛtila ɔbe bi nalɔ ɛsɛ blewʋ mɔvabʋɛ